í Stundina okkar í dag koma til okkar sem keppa í seinni undanúrslitum söngvakeppninnar um næstu helgi það er æsispennandi að sjá hvernig gengur hérna hjá okkur þetta gekk vel seinast en kannski gengur þetta bara

það kemur í ljós en í þættinum er líka þetta

við byrjum á því að reima á okkur gönguskóna og smella okkur í leiðangur það hvað ætluðu þið að gera skjóta það já

einmitt virkar þetta við vorum að komast að því eins og sjóræningjar eða eitthvað já en hvað er sjóræningi það er vont fólk og rænir fólki og selur það fyrir pening rænir og

komu hingað til Íslands voru í rauninni sjóræningjar vissuð þið það já þeir stálu fólki dýrum og alls konar svona á leiðinni ekkert alveg allir en margir gerðu það víkingaöld var frá sjö hundruð níutíu og þrjú til þúsund sextíu og sex en eru sjóræningjar til í dag já og hvar búa þeir

eru hjá Brasilíu oftast en fyrst víkingaöld lauk þúsund sextíu og sex og víkingar voru sjóræningjar haldið þið að hafi komið sjóræningjar til Íslands eftir að víkingaöld lauk það ekki ég takið þetta kort hérna hér eru vísbendingar ef þið fylgið þeim munið þið komast að svolitlu mjög mjög merkilegu

gangi ykkur vel

góðan dag og velkomin í þennan sérstaka þátt af Gettu betur þar sem við munum kynnast en á laugardaginn mun fara fram seinni undanúrslit þar sem við munum komast skrefi nær því að vita hver fer fyrir hönd okkar til tel Aviv í Ísrael ég heiti Alex Leó ég er spyrill hérna í dag hérna fyrir aftan mig sitja dómarar

takk fyrir það Alex við erum hérna með kepptu með lagið Angel eða Birta eins og það heitir á íslensku tvö þúsund og eitt í Köben og lentu þá í síðasta sæti með þrjú stig og það voru þeir Sverrir stormsker og Stefán Hilmarsson sem fóru út með lagið þú og þeir sem kannski flestir þekkja sem Sókrates það var árið nítján og það lenti í hinu fræga sextánda sæti erum við með skemmtilega blöndu af nýjum keppendum ekkert ykkar hefur tekið þátt áður er það nei nei að sjálfsögðu og ég er hin eina sanna skaði Þórðardóttir og við erum með lagið Jeijó keyrum alla leið ég heiti Ívar Daníels og ég er með lagið þú bætir mig þetta er lag sem

lofað ykkur því að ég

í liðinu höfum við þrjú atriði og þar eru nýliðar og reynsluboltar í bland Tara Mobee og ég er með lagið betri ég heiti Friðrik Ómar og ég er með lag og texta eftir mig sem heitir hvað ef ég get ekki elskað svolítið þungt en vonandi hafið þið svarið handa mér ég heiti Heiðrún Anna Björnsdóttir og ég er með lagið Helgi

það er stuð og dans mundir þú dansa já ég mun dilla mér eitthvað þá dembum við okkur í spurningarnar fyrsti

þar sem liðin fá að heyra byrjun á lagi í söngvakeppninni og þurfa síðan að halda áfram að syngja þar sem frá var horfið ef allir eru tómir þá má líka semja nýjan texta og jafnvel hægt að fá nokkur

þetta var að sjálfsögðu næstum því rétt litlu en hver veit nema það færi

þið eigið næsta tóndæmi við skulum fá að heyra það núna

geggjað lag geggjað lag

með næsta eruð þið tilbúin já hið fínasta lag eftir Eyþór Inga sem

upp það er ekkert mál nei það er ekki hægt jú á ég að sýna þér gangi það er ekkert skráargat bíddu

þetta er spennandi förum á næsta stað komum

þurfa liðin að spila á hljóðfæri mín er lentum við Íslendingar í öðru sæti spurt er um tvö

níutíu og níu og tvö þúsund og níu

þúsund og níu það er hárrétt einu sinni höfum við ekki fengið neitt stig hvaða ár var það og hvaða lag var það

þetta er svolítil kaldhæðni í þessu þetta er áttatíu og níu og lagið hét það sem enginn sér ótrúlega fyndið

fannst honum mjög

þetta er alveg hárrétt þá er það fjórða spurning hvaða ár keppti Ísland fyrst í Eurovision

áttatíu og sex en Söngvakeppni sjónvarpsins var fyrst haldin árið nítján hundruð áttatíu og eitt hvaða lag vann þá keppni ástin er eins og

af litlum neista af litlum neista geturðu sagt mér

já þetta var af litlum

sem Pálmi Gunnarsson söng það er hárrétt næst ætlum við að sjá myndbrot eins og margir vita getur ímyndunarafl keppanda verið mjög stórt hérna ætlum við að sjá myndbrot sem stoppar áður en eitthvað stórkostlegt gerist hvað gerist við segjum

ég hélt á augnabliki

þetta er svo ótrúlegt þetta er nefnilega

næst á dagskrá eru fánar og landafræði í Evrópu ég kem með

ekkert kemur þá fáum við að sjá annaðhvort fána eða landakort af þeirri þjóð fyrsta spurning þessi þjóð hefur keppt síðan nítján hundruð áttatíu og eitt og þeirra besti árangur er annað sæti og það var í fyrra

næsta þjóð þeirra besti árangur er annað sæti rétt eins og okkar en það var árið nítján hundruð níutíu og fjögur

að sjálfsögðu Pólland ég er ekki að djóka ég var þrettán ára á Dalvík

næsta þjóð hefur unnið fjórum sinnum og verið í seinasta sæti fimm sinnum

meðal siguratriða er þetta hér frá nítján hundruð sjötíu og fimm það er lagið

þetta er fáninn svarrétturinn færist yfir þetta er Holland þetta ég get alveg gert mistök fæ ég ekkert ég er með innilokunarkennd ég er líka ég er með miklu meiri innilokunarkennd

þurfum að fara báðir já nei gopro er eldgömul bók já

ákváðum að fela okkur hér í blíðskaparveðri með nokkrum öðrum fjölskyldum það er einhver hundur að þvælast hérna fyrir utan og Jónína er með ofnæmi vonandi fer hann áður en hann kemur

upp um okkur ef Jónína fær þetta fer að verða frekar þröngt þetta

fara yfir langar mig að spyrja ykkur hvert einnar spurningar hvað er ykkar fyrsta

ekki okkar allra þetta var sameiginleg ákvörðun ókei Ívar ég var alveg

níutíu og níu þegar Selma mér fannst svo ógeðslega svalt að vita til þess að einn af bestu vinum frænku minnar væri dansari já Brynjar Brynjar þeir voru æði

fyrsta sem kemur upp í hugann er eitt lag enn engin sérstök minning tengd því

og svo þessi skipti sem maður hefur verið þarna sjálfur ótrúlega gaman að upplifa ég held að sé alltaf bara að vera með fjölskyldunni og fylgjast með manni líður eins og maður sé sjálfur partur af atriðinu af því maður

hvetja áfram Eurovision

að vera búnir að fara yfir allt saman hérna við erum búin að telja saman þið eruð enginn annar en Stefán Hilmarsson geggjað við erum til í það en unnu þau ekki samt líka ha unnu þau

takk kærlega fyrir komuna og þið munuð rústa þessu takk fyrir jæja þetta er

verst að við erum ekki með skóflu ég er með skóflu í töskunni

verst að við erum ekki með skóflu ég er með skóflu ég held ég geti aðeins aðstoðað ykkur fyrst vill svo heppilega til að ég er með kassettutæki akkúrat fyrir svona kassettur sumarið sextán hundruð tuttugu og sjö sást til

þau komu ekki inn í höfnina

heldur gengu ræningjar á land á stað sem nú heitir þannig að leiðangurinn í dag er búinn að koma ykkur alla leið hingað á sjálfan það er nú svolítið magnað strákar hvað

var það ekki svona kort jú það frá hvar skipin sigldu ég skil hvaðan sjóræningjarnir komu sem komu hingað árið sextán tuttugu og sjö já og hvaðan komu þeir Algeirsborg sem er í rauninni ekki í Tyrklandi en þetta er kallað

við fórum í mátti ekki fara inn í hellinn ef Jónína mundi

en þekkið þið þessa sögu í alvörunni með já hvernig er hún eiginlega

í hellinum þeir fundu þau örugglega út af því að Jónína öskraði líka af því hún var með ofnæmi já þegar þeir komu hingað á land hversu mörgum rændu þeir

og það var drepið þrjátíu og sex eins og þrælar

þetta gæti gerst í dag já þetta gæti alveg gerst mynduð þið þá fela ykkur í

gert hjá ykkur í dag að leysa þetta Andri Patrekur þið stóðuð ykkur gríðarlega vel í að leysa ráðgátuna um

í Vestmannaeyjum vel gert

við kveðjum héðan frá ræningja tanga í grenjandi rigningu og hér komu sjóræningjar á land í alvörunni en við sjáumst aftur hress og kát næsta sunnudag